Nana owei sohomi, tokoni ke ena re la, posi-posi la fa e-where ke yen mene yoi koo far egbefa,,,,,